Injo capia supaya nassai ngkua iya injo pata, punna kutte bapakku naparakai injo capinna battu ri caddi, pertama injo biasa napangalleangi kanre, napangalleangi ere, nampa punna bangimi injo ataukah soremi intu mae, napantamami ri kandang, mingka punna kutta ittei batenna bapakku parakai capi, kunjomi sampang ka elei atauka karahie i mange ri koko napangalleang kanre, aminro injo mae biasana nagandeng a motoroi ka tania ta sikidi na alle, biasa punna ngalle injo mae rie ta ruang karung, tallung karung, biasa to injo pole sikali na alle kaliji na sompo, ka injo bapakku pirakai i capi, tania serre ruaji tapi rie limang kaju, nakke njo pole bapakku tania kua sangka capiji napangalleang kanre, rie todo pole njo bembe naparakai punna tala sala injo rie limang kaju, nah injo pole anua kanre capia injo nu biasa nabagi rua to mi injo rung kanre bembe, nampa punna tala sempa mi injo bapakku a lampa pangaleangi kanre capi ri koko biasana njo kutte, langsungji naerang ngaseng capinna, nabembenami injo mage na pasiurangi lampa ri koko nalappassangmi injo mange napalaloangmi injo mae nganre ruku, nilappasa ngasemmi injo mange bembea injo na capia, injo capia. Dilappassangi na dipalalloang punna anganrei anre to injo pole angkua lampai ri kokongna taua na limbangi kua to ji injo naung ri kokoa, nampa injo bapakku punna kuperhatikangi, nasare ere rie biasa nacampurrangi mingka tala kusse i ngkua apa intu mai do, napa pole punna napainungmi injo capia bapakku kutte nasapu-nasapu punna nasapu-sapu injo naung biasa pada naurang carita injo capia, kulle battu ri kunjomi injo na nisse i capia angkua iyami inni amparakai a.